Several time so many time I pretend to be sick not to go to school leh one occasion I grew up in ley interior wor my pa use to go hunt most sor ley time when he go hunt leh dah when he catch good good meat neh wor I like all ley children neh in ley house we use to go to school but when I see papa come from on ley farm leh dah sometime he bring good good meat neh I can pretend to be sick I can really act like I sick becor I know when everybody go i’ll be ley only one to help papa to clean la meat at ley end of ley day i’ll i’ll get ley juicy part to eat several occasion apart from dah seh sometime when mama come from ley farm leh dah she cooking some good good soup neh wor I know I like all my brother neh when ley ready to go to school I can act like I sick so I can help her to wash ley dishes help her to lit ley fire do small small thing neh before my brother neh come from school I na enjoy myseh several occasion I pretended to be sick yeah another occasion again when my uncle came from out lor town monrovia la time we wor in ley bush he brought some fine fine thing neh like sneaker jean trousers and thing neh he landed early in ley morning yeah and my uncle real use to like my bayney when ley man come leh dah he bring thing neh for or from monrovia I can be ley first person for he to give my own becor my big sister and big brother neh own pah when he bring sunni for me seh when ley say ley like it he can give it to neh so several occasion I pretended to be sick so I mon go to school for ley petite petite reason neh.